बहुत पुरान पुरान चिझ ओहके एक उचित जगहमे धरके दिखैना आउ जुगैनामे सहयोग करना संग्राहलय हे । संग्राहलय मुख्य रुपमे हम्मर इतिहाँस, संस्कृति, ज्ञान, बिज्ञान, कला, चिज ओहके बचैना आउ दिखैना, अनुसन्धान करनामे सहयोग करता । सँग्राहलयको मुख्य उदेश्य हे इतिहाँस आउ संस्कृति बचैना, पढाइ अनुसन्धानमे अवसर देहना, पर्यटक बुलैना चेतना फैलैना ज्ञान बिज्ञानके बात सिखैना आउर पुर्नस्थापनाके सम्बन्धमे सहयोग करना । काहिककि संग्राहलयके माध्यमति हमरे अपना पुरान इतिहाँस जुगाइ सिकत होइ आउर हम्मर भबिष्यके बारेमे लरकन बताइ सिकतय होइ । यहति हम्मर पुरखाभर अइसन अइसन मेलके काम करले रेहें । हम्मर देशमे, हम्मर यि जगहमे यि यि मेलके काम रेहे कहिके संग्राहलयके मार्फतति सिखाइ सिखत होइ ।